من وجهة نظري أشوف أن أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم <hesitation> هي التغيير المناخي. التغييرات في المناخ تؤثر على الزراعة، توفر المياه، وارتفاع مستويات البحار، وهذا يؤثر على حياة الملايين الزيادة. وكمان عندنا زيادة الكوارث مثل فيضانات وجفاف وبراكين. بتسبب معانا-معاناة كبيرة خصوصاً في الدول النامية.